Di ngaha ma paling ca'u ku lowi ba doum tua ku palomara londe palomara londe wancu ku susah di raka karna sia waran waktu oru londe palomara londe ore pun markani di tau di lowi kai ngaha palomara londe mena ma wancu ku caru na saca'u ku sa ake ade lowi ba doum tua ku lowi ka caru poda na noro dohom oi na wancu ku caru na susah di raka karna waran de waktu waktu ndain pa palomara londe ku ngara na aka uta londe ra lowi ca ra lowi kacaru na lowi tau na pataha lowi tau na ma warna markani na ndadi na caru di ngaha ngaha pun de na tamba cacau oha pahupra ngaha ra ca'uk wati ne'e mu dengga ngaha pai loa pala mbocu dim kanggori na ngaha mu londe pun de na mai kaiba oke ore kaiba peke londe ndadi ngaha londe harus tio kabae mu ruir peke na londe na wancu ku ore rui na londe ore kaina waran aka rasa mbojo ndadi ngaha mu londe tio kabae mena ma ngaha si aima ngadi made si ilo sente kabae mena pu Ta keton ore kaiba rui londe ta lokona caru kaiba londe ta awa mai ba tuta na wara peke ma laro laro ndadi na caru ku kabae lao kaib hi'in londe ku ngara na londe palomara londe ma wancu ku caru ra ca'u ku ndadi edeb di ngaha ku edeb di uri ku karna waran de waktu waran londe waran aib <hesitation> unga oru ura londe wara kain awa ombo ombo ombo dou ombo rapuka ampo ma loa raka londe ndadin ne'e mu ntau londe iya <hesitation> ndai pu na loa weli weli mu londe aka belo weli mu londe aka rasa belo wara ma amba waram amba aka patu londe <hesitation> ndadi kai ngaha mu londe aka ka wancu ku caru na na saraipa labo ngaha mu amba dou kengge ncai bune ngaha mu bakso ra ngaha mu ngaha mu ma noro noro ma ntau oi karna palomara londe na wancu ku caru na ndadi oha ma rana kacampos labo oi palomara londe na mai rai <hesitation> rai ngaha mu wati ne'e mu kanggori kanggori kai mu ngaha wara dua mbua ba ra oke labo bara mbocum ngaha mu londe Ngaha mu londe ngaham lao oha aina da ntuwu nono ma alumu peke londe ka na na na'e labo ku ore rui na ede ngaha mena mu londe tio kabae pu londe na wancu ku caru na bune nggahi dou mbojo londe na ore tapi oren de wancu ku nggalin labo waran de waktu waktu ndain unga oru ura londe wara kain awa ombo